ଆପନା ଅଟେ ସାରଂଗୀ ଵିଷଯରେ ଭାଵନ୍ଦୁ, ଯହାଁ ଆପନା ମନନା ଉପରେ କିପରୀ ଆବେ ପ୍ରଭାବ ପକୋଁଛୀ, ଏବାଁ ମନନା ସେଧା କିପରୀ ଆବେ ଜୋଡୀ ହୋଜୀ, <hesitation> ତା ଵିଷଯରେ ପଚ୍ଛରା ଜାଈଶ। ସାରଂଗୀ ଵିଷଯରେ ଭାଵନ୍ଦୁ, ଯହାଁ ଆପନା ଅଟେ ସାରଂଗୀ ଵିଷଯରେ ଭାଵନ୍ଦୁ, ଯହାଁ ଆପନା ମନନା ସେଧା କିପରୀ ଆବେ ଜୋଡୀ ହୋଜୀ, ତା ପଚ୍ଛରା ଜାଈଶ।